أول حاجة نخلي الملابس مفرودة أدامي مثل القمصان نحط الأكمام جنب بعضهن ونطبقهن النصين وبعدين نطبقهن لتحت وبعديك لأعلى، والبنطلونات نفس الحاجة نطبجهن بالطول أول مرة وبعدين نطبجهم مرة تانية بنفس الطول.